देखो सा हुकम मने आता एक बोली है। ज्या की जू देखा ला या सुना ला या वू ही बोला ला ज्या भी मिनाक्क टीवी या मीडिया पर देखवा लागे वही बोलबा लागे है। और बेदू ही बंबू चावा है अगर मीडिया गलत बताओ तो गलत बोलबा लग जवा अना सही बोलो तो सही बोलबा लागे।